Raha amiko manokana aloha, akoho zany a tsy mahafantatra ny tompony izany, satria ny hitako a le rehefa le harivariva iny a, de le fotoana le- le ampidirana anazy ao anaty tranony iny, de amin'iny izy a tsy maintsy samborina, raha manantona ny tompony a, de mitsoaka foana izy, de zay 'lay hoe tsy mahafantatra ny tompony izy zany satria izy mila samborina rehefa mody amin'ny hariva. De izy ireny koa tsy maneho firaiketam-po amin'ny tompony.